لو صحابي هيوصفوني هيوصفوني اني شخص طيب يعني في اعتقادي الشخص ان هم يوصفوني ان شخص طيب ومستمع جيد وعندي حس فكاهي احيانا وكده احب اضحكهم يعني وممكن يقولوا اني ممكن شوية احيانا كتومة بس لما باخد على حد خلاص يعني بثق فيه وبحكي له.